ذكرى لعبتي في الطفولة وأنا صغيرة كنت قاعدة أحوش فلوسي ومصروفي كل أسبوع عشان أقدر أشتري اللعبة اللي أنا أتمناها، وذي اللعبة كانت <hesitation> تعرفون ذا البيبي اللي كذا على شكل طفل طبيعي ويكون معاه كمان ملابس وبيبرونة ومعاه كل مستلزمات الأطفال ال- وكذا وأصير أنا كأنه ماما وأعتني فيها، وبعدها روحت صراحة ع السوق بعد ما حوشت وجبته مرة كنت فرحانة بانجازي. <hesitation>